Za zany raha tegna tiàko le miomagna maraindraina regny tanimiàko mandany trente minutes mahery akagny lasteny am'zay amin'igny voahomagna tsara raha homanin-tegna avy eo koa mba tsy tara tsy misy raha adino, ôhatra zany izy ke zany alôhaka za andeha igny mandany eo amin'ny cinq minutes alôha za magnaboàka lamba saka avy ataoko pare de mandeha misaiky amin-jay za avy ake mandanindany eo amin'ny dix minutes latrak- latsaka ake zany de avy eo am'zay koa zany mandrapagnanaovako lamba sy hiboàhako tragno zany mba efa mahampy eo am'trente trente minutes eo zany fitambaran'izy jiaby.